Ama kilhtamaku nak lixakgatiyan tsama kukalhit tsama kukalhitna min kilhatamaku axni xx lakukalhit akgtim kilhtamaku tsama kukalhit na kuesa pulaklhuw chikawan tsama kukalhit tse tawakan tsama kin chaukan winti tsa xa guacamole lhawa tsama no winti lhuwa lakgati na tlaktse u liwaparakan osu tuntse ki liwatkan tse tawaya tsama kukalhit pues napulak kuesa pulaklhuw wi wi kukakhit tu tsa liminkan xa xalaktienda i na wilapa kukalhit <hesitation> laatsa katuwan wi xalaktina xala xalaktsitsekg wilapa tu tlak laklank kukalhit i akatunu tse tawakani kin chaukan maski na wana maski lu tsax man taxpat o chiwani pero tsama kukalhit na naluxlakaskink tsama no kukalhit winon tino lakgtsina ekinan lha tla maskujupara chin champu talitamakxtupara nalu tse leakchakganparakan kaxlhawakan. Kumu chincho taliwakanits tsama liskgalalh lhuwats liskgalalh wits lhuwa chi likaxlhawakan tsama kukalhit leakgchakgankgan asta wits xa xampu ta la pulaklhuwa chi lhawani chixku kaxlhawama chiwani dios mixkima liskgalalh i nuntsa maskujumakg tsama kukalhit wilapa no tsama kukalhit tu tsa ingertarlikan li xlaktutsukuts tawaka tu liminkan nak pustan tu kakiskujmakgokg lakatununk i lhuwa ti tsama sta tsapor reja natastakgo tsam stananin untu pero kumu tsma xakukalhit nalhalula xa tsam lu makgas wiliparakan axni winti tlawa xa xa guacamole para wix lha katsiniy nawana chi way puwan wix nak makgani xtalhts i naklhawa lhala lhawaparakan siempre natawiliy xa xatalts laki lhachila chimpara lutsa pala mas tasu tsama kukalhit para para wix lha katsiniy lhaway mi guacamole lu lhaxnilhaway pus Para wix makgana xa talts lha lha tse lakla tunkan ama kukalhit lhuwano tiwan kuesa lhalutse tsama kukalhit wini ti wan pus nuntsa chi la lu pala xa masn pus nanuntsa kin kalhawayan kin kalaklhawayan tawan pero tseno takgalhwanampara tsama kikalhit tse tawawak kin chaukan xlakgts tse tawakan tsana na maski tina matsat natalhaway tse takgalhwanan